אקיד، האלאראקאם מן צפר חתה ל־חמסטאש לכין בעשואיה، סבעה, ג'וג', ארבעטאש, צפר, תסעוד, תלאתה, חדאש, סתה, ואחד, חמסטאש, חמסה, תלטאש, רבעה, תמניה, עשרא, טנאש, האהא.